Tan inlik'sik la papa, la zanahoria, la güisquil, la repollo pero la papa ma' tu ma' tu li'il- lik'il la día porque uk'astal, la repollo igual tulakal <noise> porque es ja' el repollo, el güísquil u- uk'atij ma- mo'nok non usi <noise> men se arruga y la zanahoria igual y más tu tu y patij junp'ee ma' tu'tatal ochos días porque mas ma' patal upat'äl.